Baaden kedemii nu, tiŋ kedemii lolii ti, kedemii kerkesee kelee tindi, laan̰ii kelee tindi, kuchkuchee kelee tindi hamamii kelee tindi, ondubon naa kaa tindi, «hesitation». Kedimii yak kerkesee kelee waŋ dahaaba meleenu lii sun, «hesitation» feriŋ ner n̰aaman wawarka, chaariinun kokon taŋ ner wurŋan kiya, kiya, kiya sun tiŋ chaarii nun chaarii waŋ nun n̰ogun lusi, lusi, lusi zika dahaaba gerip saa tisaa, achara nokoy wawar ka laaga suŋun n̰aaman taŋ naran, wujaa taŋ naraanu kaa kokon suŋoo, suŋgoo kidiyan n̰aaman, kedemii waŋgu aasuŋun taŋ naraanu suŋgoo kaa, dahaaba tiŋin edik kadawan kidiyan taŋ naran wujaa dahaaba wasik nduchuŋan kilŋaa kok kidiyan kan̰aa kata kaa jiiran nun kokon. Jiiran taluu waŋ nun, lulu waŋ nun, mootoo nun minchaahaa nun, kokon kidiyan, wujaa dukonka tukunun narka hortandaakaa kalak n̰oka sugin dahaaba diŋin talaka kultii nu wujaa teer woroŋka taŋ naran, dahaa aasuŋti cam sun suŋogu kommori, kommori wahar let cam sun ti dahaaba dayan wasik nduchuŋan kolol waagu wasigin ndoŋun kokon enjii naran wujaa enjii taŋ kambay kaa kokon. Enjii waŋ kaa taa kaa dahaaba gulee nun kokon wujaa, guleenun gagayka kay yak tabar su namun windaanu haadir n̰aaman garte, kaawaa kaa kokon doluu jiiran nun ner kidiyan n̰aaman naran dahaaba tabar sun ndiŋirin «hesitatin» baahaa nun waanan wujaa gaŋ siŋen taŋ n̰aaman naran kolol gu wasik nduchuŋan, kolol gu ndoŋun enjii waanan kedemii waŋgu jaa aasuŋun «hesitatin» kololgin enjii laanaa kedimii hadaa tenetiŋ layin tan, koochigin waanan koochigu kaa wujaa kanaanugu kuchun aasuŋun ti kedimiinu ndayteeti kolol gin ndayan, kololgu drak zoŋka ti tusitee ti, laakin baaden kedimii ya gunu kabar loo nusunu tiŋ kedimii yak kuchkuchee keleen kedimii kuchkuchee kelee waŋ kaa taŋ ner wurŋan ndama ndama kadaadee nun, kadaadee nun kaa kokon chadak waagin tanan kurboo wenii tindan karan karaa anday ka, kedimii tenen n̰aaman, tambaynu kaa wujaa faanan too nun gagay, too nun kaa gagay ka tenen n̰aami tambaynu faanan owol gagay aasu, aasu kokon wey kurboo yak kokon kedimii nenee dukunoo tiigunu mbir ti taa, kayaŋ ti taa, asii ti taa, annaa weneenu wey marawaahit lal suŋun n̰aaman naran suŋoo nenee kidiyan lala suŋun, enjii nenee kidiyan, enjii ka kokon tabar sun n̰aaman gaŋ siŋen naran. Aasuŋun ti wey ndayte laakin, tiŋ kedimii kuchiginiŋ tiŋ kaa haadir nusiiti. Wasik nduchigan, kolol gin ndoŋun enjii nenee waanan, koochigin waanan ndoŋoonu bee haadir aasuŋunti wey kedimik kuchik nak tiigu haadir nusik ti. Wey baaden mii tiŋin laaga suŋun kay nelee nun ner n̰aamaanu kedimii too tiŋ hor tindi, too jaa baaden tiŋ hor kay waŋgu tiŋ meleenu enjii rubuk kan rubu jee nun n̰amsa weri, enjii rubuk jee nun wanar ka ti, kedimii waŋ kay barigin nindan lal siŋen windaka, enjii waŋgu koorogin waanan kedimik waagu ndayka kedimik yak bar nusurogu tii baaden kedemik horti laakin kedemik yak tal n̰at nurŋok tik tii kedemik albak ti aasuŋunti melee nun ner n̰amun tee ti. Kedemik yak tii baaden loo nusandagu jaa kedemik ondubon nak ti tii kaamil loo nusandak ti, wasigin ndogun laanu wusi, wusi, wusi ŋonun kusan toroŋka ila «hesitation» andriyan ti komorin kedemik yaagu wey ondubon giniŋgu daŋ zoŋteeti, kedimik kariginiŋgu jaa baaden kedimik lul nusurogu horti lakin tal nagu jaa tii ondoolok ti maayanfa n̰amun tan adrian taŋ naran chuŋoo nenee kidiyan naran, enjii nenee kidiyan naran «hesitation» wasigin ndogun wasigu kaa nduchugan ndogun laka tusurka njurun kek sun, ferek sun kolii konin gurir ka, lal siŋen waraka tasu sikiiri sufuraanun waanan. Dahaaba tutak kidiyan naran, tutak taŋ tindaanu kaami kaa taa kaa kok jiiran nun ner kidiyan kamun teeti, naran tataman tatamaatiŋ konii kokon traan siyeegaaye gin ner n̰aaman naran tamaaatim nun gu kaa tattaman wujaa kenen kaami, wujaa kambay nu kaa jiiran nun ner, Fatime kan ner, wala fatuma kan ner kokon si wanar ka tattamana kedemii koni hor n̰an enjii konii yaŋan enjii koni kiraa yaŋan ariyan kalaanu murtaahin kodun kaa ŋalaa koroŋte, Langu kaa tindi laakin tiŋ lan giniŋ kedimiinu tiŋ lan giniŋ kedimii nu looo nukuseerandaati, langu tii kedimi todow kaa langiniŋ luton ila kiler bes ti kedimii todowi, kedimii kiler todow waŋgu kalak jokolin wurŋan, taŋ ner wuŋoo kidi, kidi alka kin, tigidey kin alka kin wigide kin, komori, komori sun ti kedimii tenee nu kok wukon tee ti, kidimii tenen wukunoo kaa kedimii tenen tiŋ baaden n̰elii tan ottuk, ottuk tal tur, ottuk tal sital wala ottuk tal mbir annaa ti todowi. Maŋ kaa baaden osurun kiler tika tiŋin yitii kolii kan muŋoonu, subu araaman en̰ik boŋok waagin yiti, yiti yiti gerip saak atanaachar sun musuroonu «hesitation» bitagin may tee ti, bitagin mayaanu laan̰ii kelee kedimii ti midayte su be kidii, kidii kidii su tii aktar nu dumnan bitagin kolii ti tidowi. Kidii, kidii, kidii sunti kommori, kommori sunti wey mukonu kaa tii «hesitation» lel inda barik yaagunu tii kedimi todowgin inda too laandi, lel kokon ti kidii n̰an ti tooli, langu tii ninjirek andakati barik faday annagin ti kedemii nodowandak ti. Ardaa nun wala echik wattamaŋa gin wala kodro gin tal tandaanu jaa luwaa nun, wala barik nodromsogin, andri ti tii todowi. Annaa tika ti kokon tii bee kidii, kidii, kidii andriyan ti kadaaden muŋoonu laan̰ii kelee kedemii n̰amsa meri. Baaden hamam gu kaa tindi laakin, hamam gu tii taŋ ti raba wirti, taŋ ti ka ti daaŋayek tenek beni sun wujaa koluu kaa «hesitation» daaŋayek jee kolii wenii annaa wene annaa, annaa, jaa tenee, tenee, beni sun latee ti, hamam waagu ŋonnu dumnan subbaden tiyoonu oŋoodik wenigin enjii waanan n̰otee ti, n̰iin̰iii rucha suŋun ŋotee ti, bee saburuu naa taa, andran̰ii naa tanju n̰ote, dalka tuyoonu kaa garaanu enjii waanan n̰otee ti, wujaa n̰iin̰ii kaa rucha suŋun n̰otee ti, ondokur taa kaa aasuŋu n̰okati, yaŋan yay wibiitee ti. Hamam gu jaa tii baaden taŋ ta toddowi, taŋ ti ka kolii kurboo wenii windaanun bes ti nodowti, kedimii tenen gidaynu jaa n̰aaman daŋ suŋun n̰atee ti.